Jue ëch dun manayn në ko'o jedun myaj pësëmëm je je'e este refrigerador ko'o jedun cable jat'sidëp ma yëdun jën'nën jadun jedun tyëkënyë tumbë jadun jedun tyëkënyë yaj tëchpep'ë tyjatyë dun ji'ib padakambyë.